أهلا بيك، حبيت <hesitation> نقول لك إني <hesitation> عندي وقت اليوم، وماذا بي لو كان <hesitation> نتقابلو، وش نفطرو مع بعضنا ولا حاجة، وإذا بالطبيعة كان عندك وقت <hesitation> نجم ونتلاقاو في الوقت اللي تحب عليه نتي خاطرني أنا معنتها ما عندي ما نعمل وكان تحب تختار المطعم والوقت قولي وإن شالله نكونوا <hesitation> مع بعضنا يعني نستنى فيك تجاوبني.